Some of ley animals dah are very active at night are one you see ley same dog it's active at night providing security and finding food from ley dump site because at that time human being can be at sleep so some of them can forget about food and some of dem can forget about orda things outside, you will see dog out eating them. Even groundhog, very active at night and what the groundhog can be doing it will go on ley people farm and eat ley people rice and opossum opossum can also be outside in ley night and what it can be doing it either looking for cassava, a looking for palm, a looking for kola, a looking for cocoa, a looking for different different things food to carry for ley smaller ones or ley baby. Opossum can be out looking for food most especially in dry season it will look for ley food carry in ley hole and partition it, a geh place Where ley children can be it geh place where ley <hesitation> big male and ley female can be so if hunters go there once you temper round ley hole ley opossum hole right away it spot you ley opossum gone ley same it with ground squirrel by ley time you see squirrel infact it will be the first to see you it salute you it geh yor direction and start running squirrel have done it so many times I have seen them in my cassava farm I have seen them in my rice farm I have seen them many areas some of ley smart animals dem there too so in ley night they can be looking for food.